Toa izao ny kolotsaina any Frantsa. Lafrantsa dia firenen'ny mpankafy fiainana sy sakafo. Olona tia misakafo ary tia manao sakafo ny mponina ao Frantsa ary mankafy sy mamokatra divay. Malaza ihany koa izy an amin'ny resaka mpanoratra toa an-dry Molière ohatra.